أي اكيد وايد مهم انه <hesitation> يعني اشراك الشباب في الأمور السياسية لانه يعني اهما الي بيكونون اكثر قدرة على قيادة الدولة يعني فلازم يكون يعني لهم مشاركة ودور في كل شي ولانه بعد اهما الي يكونون على- على علم واطلاع باحدث الأشياء ف- فيقدرون يعني يقودون افضل من الي ما- ما ينتمون لفئة الشباب